mi wari ɗo ngam fa mi andina noy tokkata soni a ɗa yiɗi. Bolgawo sudu maɗa fu, no watta ko tawe bulhuri nonno ko tawe faa goti. Aran futa a waddi suminti maɗa a moyti faɗa woɗi so ni ada wodi bawɗe nden, kifito da to baytonoda sumintiɗn faa toye nokkuje juɗe, e nokkuje tiditidi ɗun fu ɗun lataake ɗun foti. bawo majun ndara bargore maɗa kaure fenti nde ngiɗɗa fu moyta dow don. a awai ɗun woɗi sanne sanne.